ஒரு நல்ல மெத்தை அழுத்தப் புள்ளிகளைக் குறைக்கவும், முதுகுத்தண்டை சீரமைக்கவும், உடல் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவும் இவை அனைத்தும் இரவு முழுவதும் தூங்கவும், வலியின்றி எழுந்திருக்கவும், உங்கள் நாளைத் தொடங்கத் தயாராகவும் உதவும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் OnePoll மற்றும் தூக்க ஆராய்ச்சி தளமான Sleepopolis ஆல் நியமிக்கப்பட்டது. டுடே ஷோவில் சமீபத்தில் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டப்பட்ட அறிக்கை, தங்கள் படுக்கைகளை உருவாக்குபவர்கள் துணிச்சலானவர்களாகவும், நம்பிக்கையுள்ளவர்களாகவும், நேசமானவர்களாகவும், உயர்வாகப் பராமரிப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.